Ga mong inugo jẹ, wa eyeng o̱zeng eje ọgba. Eyeng ovavai Ga yẹ odo, ga eyeng ọzẹng mọng asom awọbọ ga etutun ejere ara afa atun na asọm, ne asọm anobo ye atun, kakọng iri ifi itun na agagara. Ashi ginang anang ga eyeng ozeng ẹmọng ga ẹvak ise nọrọ inugo jẹ, nana na Nigeria ne ire je, mọnm, mọnm, wa ọvẹn bida ẹrẹ enyi warẹ gbagagbaga. Asọm be arre ga efa, be ara ẹna ẹfa, emo ara atọngọ ware, ukpuga agomo ara ana ọvẹn yẹ ẹfani emo emeni. Emo ga ọgwu atọngọ ware̱ ukpuga awa ugom agagara ọvẹn ọnnẹ yẹ emo asa ana anyi warẹ nọrọ be ito ukpuga nwẹ, ọvẹn nwẹ gwud ẹrẹ ẹura aga aja iri ikpi asọm bida. E̱rẹ ẹfẹ ẹna ẹmo ara arɨm then nọrọ be ito ususo ọven anwẹni ifi ire ga ọgọbini ejiji. Gberuk, asọm abọrọ bẹ arre ga ẹfa, gberuk se igɨno yẹn sẹ igọnọ irẹ yẹnẹ ẹgọnọ ye̱ izọngọ ọbọk ga ẹfa yẹ enyi warẹ, ena edudu iri ipigi ẹfa nwẹ ẹma enong ere, ejarẹ ma nọrọ wẹ ire gangẹ ifinana izẹk mẹ ẹzẹgẹ warẹ. Nọrọ ba, isang irẹ sẹ ẹkpọ ọvẹn ẹda nang ẹwọrọ Ginan anang ga ẹtogbọ yẹ nam ususe, mann ere eji warẹ. Efek warẹ dọng. Evak abọrọ ga o̱gwu afa anugo ga sana. iri isang ire yẹne̱ asọm be arre je gange ga ẹfa. Ga inang ga Nigeria. Se emo asang ẹtu ne emo anong assẹ afa kọ dọng anyi asọm bẹ emo ama ọbọk ato. bẹ akọ dọng anugo. Ga yẹ odo wa uso ọdọm emo yẹ emo areme o̱bo̱k o̱dọm nwẹ pout etoni e̱gbẹghẹ ye emo a gomo ọbọk odom nang afu, emo ana mọ ẹkongọ ga ẹtu. Ẹba ọdọm nwe ebọni izɨm nwẹ eda nanga nang etama ẹvagẹvag. Nnẹ gberuk sẹ asọm arve ga ẹfa sẹ ọdọm nwe̱ ẹbọni izɨm ẹwa uso ma asọm afa arre jẹ, be ama je̱ ato, asom ma emo arre emo ara asang edude yẹ emo anobo eje ọsuni emo, emo ato edudu yẹ emo anong awanga ẹtọ. Nang, since yẹ e̱gọnọ ẹrẹ ginang no̱rọ wa asom bẹ iri itun ezam, ọvẹn ẹgwu ye̱ ẹna ọbọk ọdọm ezam ekogi ware̱ irẹ gberuk asom bẹ arre jẹ ga ẹfa se̱ emo akana ware sẹ emo akana ware anyi ware ọvẹn yẹ inong igom iri itun e̱zam nwẹ ga e̱rɨrɨma nẹ odo ndodoro jẹ Gberuksẹ emo afe ware obok yene emo ama ware̱ obok afe! ejẹrẹ emo anwẹni ẹtutun yẹ emo ato abanga warẹ ẹnẹb ẹtuta Gberuk nni ndedengi nnẹ se emo akana warẹ. Yẹnẹ ginang eyeng ọzẹng yẹ ire je mọ. nm ẹfẹ ẹrɨrɨm ẹbẹbẹnẹ. Nọrọ ga imi ukpuga, ashi iri ifi inugo na bẹ ama ukpuga ata. E̱gbẹghẹ ejara ẹgbẹghe iri iwọbo iwa ẹtida iri iji ivoko ukpuga sana yẹ ukpuga ere inang ẹzɨnẹ yẹ ẹsẹ ẹsọmọ ẹrẹ ẹfẹ asọm jẹn igom inugo inna Nigeria enugo na ạkakẹ ẹdudu yẹ asọm anobo yẹ anug. ashi ntak eje ubi, unɨm. Ọsọm ẹjara ọsọm uru utun yangẹ nẹ ẹnong ẹnẹb ẹnyi mọ abọnọd. Etutun nwẹ, ọsọm ẹjara ọsọm wẹ uru utum nang uto ẹtutun izun. Agọnọ ọsọm wẹ uru uyẹnẹ ẹtu uru utun tip, ọsom we usang eje ọgba ja nang ara atun. Ara atun abanga asọm barọ akararẹ emo. Ga yẹ odo eda da nwẹ ada jẹ gange wa ọbazi uda ẹfa nwẹ jẹ uda unyi yẹ Ga nọ nẹni, ẹgbẹshẹ ma itun anọmọ ma adọn yẹ ẹbi ere e̱dada eda nana ma, ma ada nwẹ da mọ ẹrẹ ee wa ọbazi ubo ẹ Reme ọbọk ọdọm yẹ ubo ẹ Na usọm sẹ emo anugo ga akakẹ ẹtu, anugo ga emen, ẹgbẹghe yẹ beji ẹrẹ asọm aji. Ma ẹtutun ubi ẹrẹ ẹwa uvuri ashi e̱gbẹghẹ ada asọm ada ano ga monn, e̱gbẹghe̱ ejara e̱gbeghe aso̱m ga mo̱nm. E mo afa arre ga ikpe̱ne̱, ma tutun ubi emt ọnẹ ẹbọni ẹbi gang Ashi egọnọ yẹ asọm bẹ arre ga efa ara ana dẹnẹnẹ, mi iye̱ ne̱ ire̱ nọrọ gwud mi inugo ginang anang ge emem Eyak bẹ asang ọdọm, ada ọdọm anyi emo. Eyak be̱ ara areme ọdọm e̱got, anyi emo ọyẹn yẹ ẹnọng ẹvoi ne mo ago̱mọ areme ọdọm ẹgọt nwẹ ẹkpori sọọd. Eyak bẹ asang ọdo̱m ekɨkɨp, arenang ma ẹfa ma ukpuga ginan anana yẹ anong anyi asọm nwe agọmọ areme ọbọk odom nwe ga yẹ odo nọ arre jẹ gange ga edada wa efa ayọ ye anobo yẹ ana oven nwẹ ara anyi asọm. Gberuk nọrọ bẹ ire ga efa, asọm bẹ arre iẹ ga ẹfa, sẹ emo agẹrẹ egoro sẹ uso ọrọb eto warrẹ se emo akana, akana a agbogboi ẹna asọm anugo. . Sẹ, asọm agẹrẹ ọgọbìnì ẹmẹmẹ, Ga yẹ odo ọsọm ẹjara ọsọm wẹ umẹ ga ọgọbini, uru utum ubi e̱ghe̱ghẹ ẹjara ẹgbẹghẹ.